Ny fomba famokaran'ny trompetra feo dia arakaraky ny itsofanao azy, raha vao tsofinao mafy izy dia mamoaka feo mafy arak'izay, fa raha vao tsofinao mora izy dia mamoaka feo moramora.